Fangare cikoho haiwan ge toma ngolo ge lado, gurango, soma, sedaba ngang maha haiwan oma gura ge soho, kaso, sedaba ega.